प्रीडम माने स्वतंतरता इससे में कईया समझ में आवाज की जब जीवन में स्वतंतरता होगाज। तो अपन लोग कही छे। अपन कही भी काम अपना मन से कराँज पहले जब उन्नीस सौ सेंतलीस पर जब देश आजाध हुयो। उका पहले अपन लोग सब अंग्रेट ना की गुलाम में था गुलाम में में था न फिर अपन लोग कही करता था उलोग जो कही था था। अपना को वोट करने पड़तो थो पर अपन उन पंदरा अगर ऊनीस सौ सेंतलीस को स्वतंतर होगी गया। न अपने अंदर स्वतंतरता आई गई तो अब कही थे। अपना देश में संविधान रहे। न अपना अपने मन्ज संविधान का साथ काम करांच दो न फिर ही वो कही असो कर न अपने स्वतंतरता मिले जाए। तो अपना अच्छे साथ जीवांच।